Que si es éticu de gastal animalis pala entretenga? Ave, los animalis son seris vivus que merecin respetu i compassión, i el su gastu pala entretenga se puei vel comu cruel peru tamién es verda que paquí pa Estremaúra es cosa quasi que coltural, assinque si se les trata con respetu i se les da un ambienti seguru i saludabli pos ave.... La breva es assegural-si que los animalis sean trataus con dinidá i respetu, i que no aiga dañu ni penaeru.